<hesitation> cuandi i sun da sul dizuma che giögu a ün videogioco d'agricultüra ëndua che <hesitation> a m'pias propi i tratur e pöi a ie la cultivasiun dël camp e cuindi dizuma che giögu a stu giöch si, ch'al e più o menu lon che l'ai stüdià a scola, cuindi m'divertu parei